केक काई प्रकार के होत हैं। जो स्वाद सामग्री या बनावट के आधार पर अलग अलग होत हैं। सबसे लोकप्रिय प्रकरण में चॉकलेट केक है। जो हर उमर के लोगन को बहुत पसंद होत हैं। इनके अलावा वनीला केक और रेड वेलवेट केक भी बहुत प्रसिद्ध होत हैं। फलन के शौकीनन के लय फ्रूट केक और पाइनएप्पल केक बेहतरीन विकल्प मानो जात हैं। हल्की मिठास पसंद करन वालन के लय स्पॉन्ग केक बटर स्कॉच केक आदर्श होत हैं। विशेष अवसरन के लय ब्लैक फॉरेस्ट केक और व्हाइट फॉरेस्ट केक को चलन चल रहो हैं। अगर आप कुछ अनोखो चाहत हैं तो कैरेट केक और चीज केक ट्राय कर सकत हैं। बच्चन के बीच कप केक और रेनबो केक बहुत लोकप्रिय होत हैं। इसके अलावा विभिन्न संस्कृतियन के केक जैसे तिरामिसु जर्मन चॉकलेट केक और स्पॉन्ज रोल केक भी अद्वितीय स्वाद प्रदान करत हैं। आज काल हेल्थ कॉन्शियस लोगन के लय ग्लूटन के फ्री केक बैगन केक और शुगरलेस केक भी उपलब्ध हैं। त्योहारन के दौरान प्लम केक और अम केक को भी चलन चल रहो हैं। केक के अंगिनत प्रकार मौका के स्वाद के लय तैयार किए जात हैं। जो हर किसी को खुशी देत हैं।